वियतनाम की पक शैली उते के हल्के ताज़गी भरे व संतुलित व्यंजन स्वादों के लिए प्रसिद्ध होत है। इनमें ताज़ी सामग्री जड़ी-बूटी और मसालों को उपयोग करके संतुलित भोजन तैयार करौ जात है। जैसे ताज़ा सामग्री में हो गई ताज़ा धनिया जड़ी बूटियां जैसे पुदीना हो गओ धनिया हो गओ। तुलसी हो गई और हल्के मसालों को प्रयोग करौ जात है। उते स्वाद के लाने खाना पाँच मुख्य स्वादों से बनत है। जैसे खट्टो हो गओ मीठो हो गओ नमकीन कड़ुवो और मसालेदार उते संतुलन बनावट राखत है। जैसे हल्के स्वाद में हो गओ गेरी फ्राई और बाजे उबालने और ग्रिल करने का आपसे अधिक जोर देने पर उके तैयार करौ जात है। चावल और चावल बनाने के उते काफी तरीका होत है। जैसे वे चावल से नूडल्स भी बना देत है और उते ताज़ी जड़ी बूटियों में पुदीना तुलसी निम्बुघाट और काफी सारी ताजी बड़ी सामग्री खाने में प्रयोग होत है। उते खट्टापन के लाने निम्बु को उपयोग करौ जात है और काफी सारी चीजें उते होत है।